Фарҳанги Иёлоти Муттаҳида омехтаи фарҳангҳои гуногуни дунёст. Озодӣ, инфиродият ва навоварӣ дар маркази он қарор доранд. Мусиқаи поп, кинематограф ва мӯди амрикоӣ ба тамоми ҷаҳон таъсир расонидаанд. Ҷашнҳои маъмул — Истиқлолият, Ҳеллоуин ва Шукргузорӣ мебошанд.